қайырлы күн құрметті депутаттар мен шақырылған қонақтар
бүгін біз қазақстан республикасы парламенті сенаты жанындағы жастар кеңесінің алғашқы отырысын өткіземіз
жастар мен жастар саясаты мемлекетіміздің
әрдайым басты назарында
бұның демографиялық себептері бар өйткені елімізде әрбір бесінші қазақстандық он төрт пен жиырма тоғыз жас аралығындағы жастар
бірақ бұдан да маңызды нәрсе бар
жас ұрпақ елдің прогрессі мен дамуының негізгі қозғаушы күші екенін бәріміз жақсы білеміз түсінеміз
бұл дегеніміз жастарға жақсы білім алуға заманауи кәсіби даярлықтан өтуге өзін өзі дамытуға отанымыздың игілігі үшін жұмыс істеуге барлық мүмкіндіктер берілуі керек
елбасы мен президент тоқаев жастармен жұмыс істеуге және жаңа ұрпақты тәрбиелеуге қаншалықты көңіл бөлетінін көріп отырмыз
өткен жыл жастар жылы деп жарияланды ал ағымдағы жыл еріктілер жылы
бұл жастардың бастамаларын қолдауға арналған әртүрлі бағдарламаларға қосымша серпін береді сонымен бірге мемлекеттік саясаттың тиімділігін көрсетеді
мемлекеттің қолдауы көпшілікке түсінікті болып нәтижелері халыққа анық көрінуі керек ең алдымен жастарға
біздің кеңес туралы және оның алдына қойған міндеттері туралы бірнеше сөз айтқым келеді
жастар кеңесі қазақстан республикасы парламенті сенатының консультативтік кеңесші органы болып табылады және жастар саясаты саласындағы заңнаманы жетілдіру мәселелерінің қарастырады
кеңесті құру туралы шешім сенат бюросының бір ауыздан қолдауымен қабылданды
кеңес туралы ереже бекітілді оны бәріңіз білетін шығарсыздар
кеңес құрамына парламент депутаттары облыстық мәслихаттар депутаттары мемлекеттік қызметкерлер үкіметтік емес жастар ұйымдарының қоғамдық бірлестіктердің өкілдері кірді
кеңес іс жүзінде қандай қызмет атқарады
мемлекеттің министрліктер мен ведомстволардың жастар саясатын жүзеге асыруда атқарып жатқан жұмыстары туралы бәріміз білеміз
мемлекет бөлетін қаражат көлемі көлемі мен оны жұмсайтын бағдарламалары да барлығы белгілі
бірақ сонымен бірге біз елдегі көптеген жастарға қатысты мәселелер шешілмей тек жылдан жылға проблема көбейіп бара жатқанын көріп отырмыз
ауылдық жерлерден қалаларға келген жастардың әлеуметтік бейімділеу мәселесі жұмыссыздық проблемасы өткір мәселе күйінде қалып отыр
біздің кеңестің міндеті тұрақты жұмыс алаңына айналу онда қоғамдастықтың атқарушы билік пен заң шығару органдарының облыстық мәслихат депутаттарының қатысуымен мәселелер талқыланады
біздің жұмысымыздың практикалық нәтижесі заңнамалық актілерге түзетулер республикалық және облыстық атқарушы органдарға ұсынымдар енгізу
қазір нетворкинг ұғымы жастарға өте жақын
осы жастар кеңесі сіздермен ашық пікір алмасып байланыс орнататын тым идеяларыңызды бірге талқылайтын алаң болады деп сенемін
сенат жанындағы жастар кеңесін бос әңгімелер мен жақсы сөздер айтып қана қоятын жиналысқа айналдырмау біздің ортақ міндетіміз
жастар кеңесі өте жақсы әлеуетке ие және біздің болашағымыз үшін жұмыс істейтін үлкен алаңға айналатынына сенімдімін
осы жылда баршаңызға сәттілік тілеймін
ал енді алғашқы отырыстың күн тәртібі і бекітілу керек күн тәртібі оның жобасы сіздерде бар
күн тәртібіндегі мәселе қазақстан республикасы парламенті сенаты жанындағы жастар кеңесінің екі мың жиырмасыншы жылға арналған жұмыс жоспары туралы
қалай қолдайсыздар ма басқа ұсыныстар жоқ па
ендеше күн тәртібі бекітілді
құрметті қатысушылар күн тәртібінде қазақстан республикасы парламенті сенаты жанындағы жастар кеңесінің екі мың жиырмасыншы жылға арналған жұмыс жоспары
баяндамашы мұрат бақтиярұлы әлеуметтік мәдени даму және ғылым комитетінің төрағасы
рахмет құрметті дариға нұрсұлтанқызы құрметті әріптестер және жастар кеңесі мүшелері
жаңа төраға айтқандай кеңестің негізгі міндеті жастар саясаты саласындағы заңнаманы жетілдіру мәселелері бойынша ұсыныстар мен ұсынымдарды әзірлеу
осы міндеттерді шешуде кеңес келесідей қызмет атқарады
олар жастардың құқықтары мен заңды мүдделерін қозғайтын мәселелерді оның ішінде жастарды әлеуметтік құқықтық білім беру мәдени адамгершілік
отансүйгіштік және өзге де дамыту салаларында заңнамалық реттеудің тиімділігін арттыру бойынша ұсыныстар әзірлеу
заң шығару мәселелері бойынша жастар ұйымдарымен өзара байланыс жасау шет мемлекеттердің жастар саясаты саласындағы тәжірибесін зерделеу және оны қорыту
кеңестің дербес құрамын қазақстан республикасы парламент сенатының төрағасы бекітеді және ол бекітілген сәттен бастап әр екі жылда ауысуы мүмкін
кеңес отырыстары төраға айқындаған мерзімде қажеттілігіне қарай және жылына кемінде бір рет өткізіледі шешімдері тек ұсынымдық сипатта болады
кеңес жұмысы оның отырыстарында бекітілетін жылдық жоспар негізінде жүзеге асырылады
осы орайда кеңестің жылдық жоспары барлық мүдделі тараптармен министрліктермен үкіметтік емес жастар ұйымдары және қоғамдық бірлестіктермен алдын ала жан жақты талқыланып пысықталғанын айтқым келеді
жобаны әзірлеу барысында берілген барлық ұсыныстар ескерілді
жоба сіздердің қарауларыңызға ұсынылып отыр
согласно плану определены темы для предстоящих двух заседаний и докладчики по ним
время их проведения будет дополнительно определено председателем совета
также с целью повышения эффективности работы совета в качестве консультативно совещательного органа и выработки предложений
по совершенствованию законодательной области молодежной политики и оптимизации их регулярной работы предлагается разделить членов совета на четыре группы и организовать их работу
то есть разработку и рассмотрение предложений по усовершенствованию законодательства разделить и проводить в рамках данных групп в соответствии с тематикой рассматриваемого вопроса
первая группа это здоровье молодежи и формирование здорового образа жизни

рассмотрение и обобщение предложений по усовершенствованию законодательства в этом направлении возложить на комитет по социально культурному развитию и науке
вторая группа образование наука инновация
в этой группе должны работать представители министерства образования и науки цифрового развития оборонной и аэрокосмической промышленности неправительственных молодежных организаций общественных объединений
рассмотрение и обобщение предложений по вопросам законодательства в этой группе возложить тоже на комитет по социально культурному развитию и науке
согласно плана предлагается рассмотреть на следующем заседании совета темы о состоянии здоровья и агитация здорового образа жизни среди молодежи а также роль молодых ученых в развитии науки и инноваций казахстана
третья группа занятость и предпринимательство
в работе группы предлагается привлечь представителей министерства информации и общественного развития труда и социальной защиты населения неправительственных молодежных организаций и общественных объединений
рассмотрение и обобщение предложений по вопросам законодательства в этой группе возложить на комитет по экономической политике инновационному развитию и предпринимательству
четвертая группа нулевая терпимость к правонарушениям
в вышеуказанном порядке предлагается привлечь представителей министерства внутренних дел образования и науки культуры и спорта и неправительственных молодежных организаций
в данной группе проводить рассмотрение и обобщение предложений по усовершенствованию законодательства комитету по конституционному законодательству и судебной системе и правоохранительным органам
на третьем заседании совета как предусмотрено проектом плана совета на двух тысячи двадцатый год предлагается рассмотреть темы о мерах по снижению и профилактике правонарушений а также формирование нулевой терпимости к правонарушениям среди молодежи
құрметті кеңес мүшелері егер сіздерде басқа ұсыныстар мен пікірлеріңіз болса алдағы уақытта ұсыныстарды мұқият зерделеп отырыстарда талқыланатын болады
жоғарыда аталған ұсыныстарды қолдауларыңызды сұраймын
сонымен қатар құрметті дариға нұрсұлтанқызы бүгінгі біздің парламент жанындағы жастар кеңесінің алғашқы отырысында ақпарат және қоғамдық даму білім және ғылым еңбек және ііі халықты әлеуметтік қорғау министрлігілерінің басшылары қатысып отыр
еліміздегі үш миллион сегіз жүз отыз мың ең көп әлеуметтік топты құрайтын жастар саясатының барлық аспектілері туралы өздерінің пікірлерін айтады ғой деп ойлаймын
және осы залда жас әріптестеріміз қалалық облыстық мәслихаттардың депутаттары үкіметтік емес жастар ұйымдары қоғамдық бірлестіктердің басшылары да қатысып отыр
олардың да пікірлерін тыңдасақ
назарларыңызға рахмет
рахмет мұрат бақтиярұлы
қазір енді і ашық микрофон жариялаймыз пікір алмасуға көшеміз і ұялмаңыздар
осы қазақстанның түпкір түпкірінен біздің жастарымыз келіп отыр келгендеріңізге рахмет
ал енді осындай ііі берілген мүмкіншілікті толығымен ііі қабылдап толығымен пайдаланыңыздар
алдын ала біз ііі қаралатын мәселелер бойынша ұсынымдар әзірлеген жоқпыз
бүгінгі пікір алмасудан кейін айгүл жарылқасынқызы кеңестің хатшысы
өздеріңізбен ақылдасып і жұмыс тобын құрып ұсынымдар әзірлейді
оны сіздермен келіседі содан кейін ұсыныстарыңыз тиісті сенат комитеттеріне жіберіледі ол жерде тағы да талқыланып содан кейін ғана і мемлекеттік органдарға жіберіледі
жұмыс осылай і ұйымдастырамыз деп отырмыз келісесіздер ғой
ал енді микрофон сіздерде кімде қандай ой пікірлер бар
пожалуйста не стесняйтесь свободный микрофон
вы все приехали изо всех концов нашей большой страны
э спасибо вам за это за желание работать и сотрудничать вот и мое пожелание чтобы вы максимально использовали предоставленную вам сегодня возможность
высказаться о тех вопросах которые вас волнуют и самое главное сказать нам как вы видите работу нашего совета каких результатов от этой работы ждете пожалуйста
сначала нажимаете кнопку да

қазақстан жастарының командасы ііі республикалық дамыту орталығы жетекшісі боламын тоқтардың орынбасары
бізде атқарушы директордың жалпы бізде аты жөніңізді ерғазы і ерғазы әзімханұлы
і бірінші кезекте осы ыыы кеңестің жалпы жұмысын бастағанына сіздерге барлықтарыңызға алғысымызды білдіреміз және де осы кеңеске мүшелі еткенімізге осы кеңестің әрі қарай і дамуына жалпы жүріп тұруына барымызды саламыз деген ойдамын
енді осы кеңес жөнінде айта кетейін жалпы бізде і мүшелікке осы білесіздер ііі біздің конгресстің мүшесінде бар жасыл ел ұйымы бар сол жасыл ел ұйымы кірмей қалыпты
ол жақта отыз мыңға жуық ііі өздерінің сарбаздары бар білесіздер одан бөлек сіз қазір қандай жұмыс атқаралып жатыр
ол жақта сол жасыл ел ұйымы осы мүшелікке кірмей қалыпты сол үшін конгресстің мүшесі ретінде ііі қазір осы ұсынысты осында ұсынамын
және де одан бөлек ыыы білесіздер і дариға нұрсұлтанқызы өзіңіздің тапсырмаңызбен і және де осының алдында біз ақылдасқан болатынбыз ол жөнінде ы жастар сенатын құру
і жастар сенатын құру і себебі білесіздер қазіргі таңда міне осы жерде мүшелікте жастар мәслихатының депутаттары келіп отыр
бізде і өңірлерде жастар мәслихаты әртүрлі жүйеде жұмыс жасайды білесіздер әр жерде мен өзім
нұр сұлтан қаласында ол кезде ііі астана дейтін астана қалалық жастар мәслихатының хатшысы болып жұмыс жасаған болатынмын жетінші шақырылымның депутаты болғанмын
бізде жастар мәслихаты қазақстан бойынша әртүрлі өңірлерде
і кейбір жастар мәслихаты ол әкімдіктердің әкімдіктің жастар ресурстық орталықтардың жанында жұмыс жасайды
ы кейбір жастар мәслихатының депутаттары қоғамдық бірлестігі ретінде жұмыс жасайды яғни барлық өңірлерімізде бір жүйе жоқ
соны жүйелендіру мақсатында және де парламентарий ұйымды елімізде дамыту мақсатында осы көршілес ресей мемлекетінде бар ііі жастар парламенті деген
сол секілді і біз жастар сенатын і сіздің тапсырмаларыңыз бойынша дайындаған болатынбыз
сол үшін қазақстан жастары конгрессі і осы жұмысты сіздің ыыы сенаттың аппаратымен бірге әрі қарай ы жалғастыруға дайын сол үшін і сізге осыны ескерту және ұсыныс ретінде і айта кетсем деп едім
рахмет жауап бар ма
владимир васильевич с точки зрения законов казахстана можете пояснить почему мы решили создать не молодежный сенат а совет молодежи

владимир васильевич волков председатель комитета по конституционному законодательству судебной системе и правоохранительным органам пожалуйста
практика работы самого сената
показала что более эффективно создавать действительно работающие органы
такими органами в сенате
прежде всего когда мы говорим о профессиональной деятельности являются постоянные комитеты которые своей работой используют различные формы деятельности
это кроме заседаний комитетов это рабочие группы это подготовка парламентских слушаний много много другого
и вот когда выбирали форму работы с молодежного движения все таки больше мнения э сошлись во мнении что это совет должен быть
и вот когда сегодня бақтиярұлы докладывал о том о тех рабочих группах которые будут работать уже при самом совете
это будут действительно работающие органы которые будут готовить рекомендации которые будут готовить предложения и использовать э опыт всего молодежного движения
да понятно вполне понятна ваша позиция когда вы говорите э это и звучит лучше сенат молодежный сенат но формой все таки работающей формой должна быть
именно форма когда мы будем собираться когда у вас будет возможность общаться с сенаторами когда у вас будет возможность общаться друг с другом это более представительная более демократичная форма такая общения вот

поэтому сегодня можем назвать красивым названием молодежный сенат но у него не будет таких функций и возможностей как сегодня может быть у совета молодежи
собственно можете между собой так в простонародье называйте его молодежный сенат ничто не мешает
но официально и юридически правильно будет совет молодежи
консультативно совещательный орган который будет э все зависит от качества и вашей работы от э качества предлагаемых э идей и предложений
которые будут действительно работающим органом который поможет сенату в том числе глубже вникнуть в проблемы молодежи и принимать самые взвешенные оптимальные решения
вот такая перед нами стоит задача
просто уже от разговоров хочется к делу конкретно перейти вот
а мы уже по опыту своей работы видим что эээ советы себя очень даже неплохо э показывают в работе потому что при сенате есть на сегодня совет по
совершенствованию бюджетного законодательства как раз сегодня утром было заседание совета и мы очень далеко продвинулись в этих вопросах вот вместе с правительством э вместе с нашими коллегами с экспертами
и мы уже вышли на э общую дорожную карту в этом вопросе
сами знаете что такое бюджет страны от него зависит очень многое
и правильно планировать бюджет и научиться правильно считать деньги и требовать отдачи от денег которые вкладываются в экономику страны это наши с вами первейшие задачи
и мы ищем пути того чтобы это все заработало правильно
у нас есть э совет сенаторов хотя они тоже хотели чтобы этот орган назывался клуб сенаторов
но у нас в законодательстве как бы тоже клубная система нигде не прописана не предусмотрена поэтому мы предложили совет сенаторов
люди заслуженные которые многие годы работали в сенате являлись э руководителями верхней палаты и парламента
какой еще еще есть совет по совершенствованию законотворческого процесса
недавно мы сформировали совет по э развитию и проблемам агропромышленного комплекса то есть они такие все идут по отраслям тематические и там есть эээ свои внутри рабочие группы
аппарат наш очень активно сейчас работает для того чтобы обеспечить работу этих советов депутаты очень активно в эту работу вовлечены
то есть и у каждого совета есть свой план работы есть какой то свой внутренний регламент и порядок есть дисциплина то есть это м мы сюда пришли собрались не поговорить а поработать с вами вот
и я надеюсь что вы нас научите работать эээ а мы тоже будем стараться вас научить тому что мы умеем и знаем и таким образом
у нас сложится замечательная синергия от нашего сотрудничества от этого многим людям в нашей стране будет хорошо
такая задача
ильясов это вот правильные да фамилии здесь пожалуйста
здравствуйте уважаемая дарига нурсултановна уважаемые присутствующие
эээ в первую очередь хотел поблагодарить вас за создание этого совета молодежи эээ создание такого моста между молодежью и сенатом э обоими палатами нашего парламента
поскольку действительно есть такое мнение я сам его слышал от молодежи когда они спрашивали год молодежи закончился а что теперь дальше
ну теперь мы эээ теперь мы знаем что будет дальше
у нас было время э изучить те материалы которые были нам предоставлены о тех мерах о тех средствах которые выделяются нашим правительством для реализации молодежной политики
чего мы ждем от этого совета
мы ждем того чтобы эээ ки пи ай или кпд э от вложенных средств был был выше
поскольку м есть уже некоторые замечания те которые мы видим и хотели бы в рамках э работы совета реализовать предложить правительству чтобы нас услышали
э очень много средств выделяется но большинство из этих средств они как сказать с девяти до шести вечера то есть это для создаются
возможности для студентов для молодежи чем либо заниматься но вечернее время например их не занято то есть вот я бы хотел чтобы на это время обратили внимание на
проведение досуга нашей молодежи в вечернее время поскольку эээ именно вот в это время все нехорошие события и происходят вот
с большой надеждой мы большую надежду возлагаем мы на работу нашего совета еще раз благодарю
про досуг молодежи когда вы говорите вы считаете что досуг молодежи в равной степени слабо организован как в городах так и так и в районных центрах
то есть у меня есть предложения чтобы во всех областных центрах и районных центрах при ресурсных центрах молодежи были созданы какие либо эээ центры где молодежь могла бы заниматься как и спортом так и образованием
вот у нас есть я смотрел программу по модернизации двадцати вузов
да сейчас я не сомневаюсь то что самые лучшие вузы например в этом конкурсе победят получат средства на то чтобы улучшить свою эээ материальную базу а остальные
вот эээ у остальных нету
то есть эээ человек учится в колледже либо университете не такого уровня ему ему просто некуда пойти заниматься спортом вечером ему некуда у него нет библиотеки там айти центра и так далее
то есть э каждый университет не сможет иметь такую базу то есть хотелось бы чтобы это была единая база для всех студентов например областного центра
то есть она одна куда бы все эээ вся молодежь студенческого возраста имела бы доступ
и в районных центрах там ну гораздо меньшего масштаба но где бы они могли вечером время проводить
ко мне обращались я сам депутат эээ областной от районного центра то есть молодежь ко мне за
откуда вы приехали актюбинская область с актюбинска
то есть ко мне молодежь хобдинского района обращалась нам вечером некуда выйти
нет мест где собраться там нет домов культуры
нет дома культуры есть но они работают до шести до семи вечера а потом молодежь она дома не сидит
а потом вступают в силу там увеселительные заведения и и так далее то есть мы должны их оттуда забрать мы должны дать им площадку
а что делают эти клубы днем
днем они работают а молодежь молодежь то вечером выходит
вы имеете в виду рабочую молодежь рабочую молодежь да которая работает да
спасибо за внимание
пожалуйста миронюк вы только э назовите ваше имя и откуда вы приехали
мхм всем добрый день уважаемая дарига нурсултановна меня зовут татьяна миронюк э национальня волонтерская сеть казахстана город нур султан
эээ мне бы хотелось больше озвучить наверно такое узкое направление как волонтерство
э пользуясь случаем эээ и такой замечательной площадкой эээ приготовили наверно больше уже какие то рекомендации
несомненно эээ закон о волоньерской деятельности он дал новый ипульс и толчок развитию волонтерства это и понятийный аппарат но как любой эээ закон мне кажется
есть возможность наверно внести какие то корректировки изменения тем более что год две тысячи двадцатый это год волонтера
э мы до этого рекомендации заносили министерству информации общественного развития и вот хотели бы уже пользуясь площадкой конечно озвучить
эээ ну первое что хотелось сказать это рассмотреть изменения именно в направлении волонтеров чс потому что это очень э
такое серьезное направление где требуется и страховка которая к сожалению на данный момент никак не регулируется законом э вот
рассмотреть э понятие возрастных ограничений
эээ мы прекрасно понимаем что предыдущий год был годом молодежи и несмотря на то что это совет э молодежи хочется расширить категорию людей которые входят в волонтерскую деятельность их несомненно больше возрастных категорий
это какое то взаимодействие между даже группами да различными
возрастные категории возрастные ограничения предлагаете снять вообще
ну например есть э дети которые с двенадцати лет участвуют в волонтерской деятельности
и в закон необходимо скорее всего скорректировать и внести что необходимо для этих детей для того чтобы они полноценно могли в какой то деятельности участвовать
я понимаю прекрасно что это приравнивание к трудовому кодексу но э может быть какие то расписки от родителей тогда я уже
прямо простым языком и чтобы это было и на законодательном уровне тоже как то урегулировано потому что сейчас школьники тоже участвуют в волонтерской деятельности
это здорово но никаких ограничений нет и есть конечно такие какие то опасные случаи когда они могут работать большее количество часов или могут эксплуатировать какой то труд
есть какие то примеры из жизни
да есть примеры поэтому мы с этим сталкивались конечно хотелось бы чтобы на законодательном уровне вот этот момент рассмотрели
ну а эээ граждане казахстана страше там тридцати тридцати пяти лет они могут быть волонтерами да
в любом случае серебряное волонтерство у нас есть волонтер которому семьдесят два года и он занимается очень активно волонтерской деятельностью
серебряное волонтерство вот так вот всегда подчеркнут наш возраст
хотим быть просто волонтерами нельзя
ну вот какой то мировой тренд хотя на самом деле в казахстане мы не делим категории особо чтобы были все участвуют в волонтерской деятельности
также хочется ну такой момент рассмотреть это просчет э социально экономического вклада от волонтерской деятельности
есть и международные формулы которые считают этот вклад я знаю что у нас есть грант в этом году который ну выделенные деньги да э которые будут разрабатывать и внедрять уже формулы здесь у нас в казахстане
также хочется чтобы это и на законодательном уровне как то регулировалось чтобы м работа этого года дальше продолжалась
э что мы даже вот м просто навскидку на самом деле посчитали э по представителям сети их восемьдесят одна организация где то около тридцати тысяч человек за год проходят
мхм и у нас получилось если там на восемьсот тенге четыре часа в неделю это почти пять миллиардов м вносят волонтеры
какая то очень большая сумма мы конечно понимаем что мы очень много погрешности но хочется чтобы это тоже как то регулировалось вот
эээ ряд рекомендаций тоже внесен как я уже ранее озвучила и мне кажется м данная площадка как раз для совета молодежи это возможность
высказаться не только там закон несомненно молодежной политики но и в какие то законы которые мы видим и хотим да что то поменять
поэтому спасибо вам большое эээ вам передают огромный привет и спасибо из города павлодар наши э поисковые отряды вита
вот я хочу уже поделиться новостью что благодаря оборудованию которые вот у нас были на выставке э помните да м которое ребята поисковой группы они с начала года уже четыре человека нашли
поэтому я думаю что несомненно замечательная деятельность волонтерская которую нужно развивать и только где то показывать на международном уровне наши практики
им тоже передавайте привет и успехов
спасибо и вдохновения в их очень нужной работе
все у вас по волонтерству да пока да
так садвакасова мхм динара наверно да

э добрый день дарига нурсултановна добрый день уважаемые коллеги благодарю за предоставленное слово
э я когда готовилась э к сегодняшнему заседанию мы сделали такую небольшую аналитику сколько э мероприятий провели за прошлый год и сколько охватили молодежи
и вот оказывается что мы провели больше восьмидесяти четырех мероприятий и охватили больше ста двадцати девяти тысяч школьников и молодых людей
но так как жас улан это республиканская организация у нее есть разветвленная сеть не только в областях но и в районах вот э достигли такого показателя
в принципе год молодежи для нас прошел успешно но я э надеюсь год волонтеров пройдет не менее успешным и вот пользуясь такой площадкой я бы хотела поблагодарить э здесь сидящих
это э жас отан э ну которых нет но я думаю передадут акимат города нур султан и министерство информации общественного развития за то что они поддерживали наши проекты
теперь вот э переходя к своим предложениям
исходя из наблюдений э своего опыта за прошлый год эээ вы в соцсетях наверно уважаемые коллеги все видели рассылку да э что недавно в нур султане появились волки
э как оказалось это были не волки и это было не в нур султане но тем не менее население на это все э повелось и я говорю о чем о том что сегодня нужно обучать нашу молодежь
критически мыслить уметь перепроверять информацию потому что вот в век э когда информации слишком много эээ не всегда можно различить где правда где ложь и нужно э учить нашу молодежь соблюдать информационную гигиену
и вот в прошлом году при поддержке акимата нур султана мы провели проект называется школа критического мышления тру о фолс
и мне кажется этот проект э очень интересный и его стоит масштабировать и продолжать в этом году во всех регионах
мы обучили молодежь таким понятиям как факт чекинг фейк ньюс и самое главное они узнали какая ответственность есть за распространение ложной информации в социальных сетях
оказывается есть целая статья в уголовном кодексе за распространение ложной информации и вот я думаю что нашу молодежь нужно обучать вот этим вещам критически мыслить
а также вот эээ мы в прошлом году реализовывали в рамках гранта цпги большой экологический проект и мы разработали в рамках этого проекта уникальную настольную экологическую игру
аналогов нет э ни в казахстане нигде в мире
эта игра она э учит эээ ну играющих э принципу раздельного сбора тбо то есть по нашей сейчас э двухконтейнерной системе и концепции низкоуглеродного развития
эта игра доступна на двух языках мы ее закачали на сайт можно абсолютно бесплатно скачать
как называется игра эко әлем эко әлем
и э любой ребенок даже находясь в самом отдаленном районе казахстана может скачать эту игру распечатать на цветном принтере и играть со своими друзьями
я бы хотела э используя эту площадку обратиться к министерству образования и науки возможно помочь нам э в тиражировании этой игры среди детей и подростков
ну и я в нашей неофициальной части передам вам один экземпляр игры дарига нурсултановна мы для вас тоже подготовили
а также мы проводили конкурс экологических стартап проектов и очень на самом деле много э идей и предложений было это и создание эээ многоразовых бахил и э эко посуда
и вот э когда ммм жасулановцы узнали что скоро у нас будет заседание и я принимаю в нем участие ученица десятого класса из павлодара мокина даяна
она эээ стала победителем нашего эээ конкурса эко стартапов получила семьсот пятьдесят тысяч тенге на свою разработку она передала вам свой прототип
это э органическая натуральная косметика на основе кобыльего молока
то есть это во первых национальный компонент во вторых это экологично и эээ и в третьих это сделала ученица десятого класса поэтому в нашей неофициальной части позвольте вам тоже передать
эээ дальше вот татьяна говорила про школьное эффективность пробовали
э ну я лично нет сделали прототип пока только для вас
я я буду этой испытательным полигоном
хорошо татьяна говорила про школьное волонтерство я ее абсолютно поддерживаю потому что дети они могут быть не только объектом но и субъектом волонтерства
а еще дальше развивая мысль я бы хотела сказать что дети они способны не только волонтерить но они способны еще работать
у нас к сожалению по трудовому кодексу работать можно только от четырнадцати лет
я знаю что сейчас в мажилисе э на рассмотрении стоит законопроект дать ну снизить эту планку дать возможность детям там в возрасте десяти двенадцати лет тоже заниматься трудовой деятельностью
я считаю что это здорово на моем личном опыте у меня есть очень много жасулановцев которые в летний период подрабатывают
э работают они официантами промоутерами но к сожалению они находятся не в правовом поле потому что законодательно это запрещено
а я думаю нам нужно поощрять трудовое воспитание среди детей чтобы они не были иждивенцами и сидели на шеях у своих родителей а наоборот как бы ну становились самостоятельными уже в раннем возрасте
э дальше я уже заканчиваю буквально пару предложений
э пользуясь тем что здесь есть министр образования также хотела поднять вопрос о старших вожатых
это те люди которые непосредственно занимаются воспитанием детей в школах
но у нас э отсутствует профессиональная подготовка нет возможности повышения квалификации э работа старшим вожатым не засчитывается как педагогический стаж из за этого у нас очень большая текучесть кадров
естественно отсутствует системная работа и вот если эээ ммм министр образования и науки эээ позволит то мы бы хотели в этом ммм в этом вопросе совместно поработать в этом году
ну и вот буквально там два таких лирических отступления
если прошлый год был годом молодежи нынешний год год волонтера то я надеюсь что когда нибудь в казахстане у нас наступит год ребенка
когда мы сможем с разных сторон э посмотреть все права детей и какие проблемы у нас на сегодняшний день существуют
ну и заканчивая свое выступление я бы хотела отметить что ровно год назад э мы выступали со своими коллегами на этой трибуне и озвучивали свои предложения сидящим здесь государственным органам
другим государственным органам и нас заверили что все наши предложения будут обобщены систематизированы направлены от сенатов в госорганы на отработку
но вот прошел ровно год э не было ни заседаний никакой рабочей группы никакого ответа по нашим предложениям вот поэтому я очень э м рада что сегодня создался совет
и я надеюсь что мы не встретимся опять через год а в течение года у нас будет э системная работа и совет на самом деле превратится в эффективный механизм по решению молодежных проблем спасибо
ну а как вы относитесь к предложению мурата бахтиярулы о создании четырех рабочих групп
эээ если эти эти рабочие группы будут периодически собираться эээ и туда войдут представители эээ сената парламента я думаю это будет э эффективный механизм ну да это и так оно и
в год один два раза если честно мое субъективное мнение я считаю что это недостаточно для того чтобы системно решать какие либо вопросы
нет между э заседаниями самого совета рабочие группы могут работать в любом режиме хоть сколько раз собираться в зависимости от эээ
поставленной задачи от ее актуальности и ее готовности уже к тому чтобы рекомендовать непосредственно либо э внедрять в законы нашей страны или в нормативно правовые акты государственные
мхм ну если с рабочей группой да будут периодически собираться добро пожаловать в нашу бюрократическую систему
я бы хотела чтобы вы в нее тоже окунулись и поняли как это все непросто то есть нельзя одним росчерком пера там по желанию депутата эээ раз и все порешать
здесь это огромная коллективная работа идет ну да конечно
обсуждения это нужно эээ спорим иногда вернее все время спорим вот пока не дойдем до какого то оптимального
устраивающего всех решения потому что э желание депутатов одно а со стороны общества же мы получаем тоже идеи предложения замечания мы все это приносим в правительство
а правительство оно тоже эээ ограничено в своих возможностях потому что все исходя от возможности бюджета
то есть в данном случае здесь много составляющих поэтому для нас еще видится вот ваша работа в совете молодежи это еще и ваша подготовка для
дальнейшего карьерного роста потому что вы поймете как работают государственные органы как э проходят те или иные решения как принимаются решения э какие согласования нужно пройти правильно
я думаю что вот наши коллеги из правительства тоже с удовольствием этим опытом поделятся
хорошо спасибо
быть в общественной организации конечно здорово я сама очень люблю эту работу но здесь совершенно другая другая специфика
вот спасибо динара за ваше вступление по году ребенка идея мне понравилась
эээ джумурбаев э пожалуйста имя откуда вы приехали
здравствуйте дарига нурсултановна джумурбаев тимур ассамблея народов казахстана молодежная организация ассамблеи народов казахстана мхм
я хотел бы тоже от лица своих коллег поблагодарить за такую возможность эээ сейчас интерактива с государственными служащими законодателями и отметить что очень хорошая инициатива была привлечь в работу совета
наших коллег которые являются депутатами маслихатов в областях и в регионах потому что
у ну грубо если говорить регион региону рознь и очень важно знать какие актуальные вопросы на сегодняшний момент стоят в регионах
я думаю эээ вот возможность участия депутатов маслихатов очень сильно повышает ммм эффективность работы совета
ну и пару предложений они касаются эээ работы сената ой работы совета прошу прощения
сената м эээ или молодежного сената кому как удобнее
э первое предложение было такое
совет по молодежной политике при президенте республики казахстан имеет такой хороший опыт проведения данных советов в каком то отдельно взятом регионе
мхм и я думаю что если на это позволит регламент э работы сената парламента регламент работы совета проводить подобные заседания именно выездные в регионах потому что опять же мы имеем возможность э слышать и знать
какие на сегодняшний момент актуальные вопросы стоят в отдельно взятом регионе и также мы имеем возможность знать
что волнует молодежь которая проживает в этих регионах потому что интересы и чаяния у молодежи которая живет в городе нур султан и которые живут в областях она совершенно разная
и еще такое тоже предложение оно наверно будет к нашим коллегам которые приехали с регионов и депутаты маслихатов
может быть тоже ввести в практику э проведение общественных приемов круглых столов по и встреч с молодежью чтобы уже в режиме реального времени
члены совета имели возможность сбора предложений по эээ работе нашего совета и по изменению тех или иных нормативных документов
ну вот предложения такие
предложения очень дельные спасибо идея с выездным заседанием мне очень нравится
вот эээ вы же представители депутат это маслихатов областей вы раньше друг друга
нет я я в целом здесь вот много приехало именно от маслихатов вот вы раньше друг с другом общались друг с другом знакомы нет
ну вот знакомьтесь активно
и вот такие выездные заседания как раз позволяют по горизонтали вот такие связи э и партнерства укреплять
потому что в каждом регионе есть свой какой то уникальный опыт в разных вопросах и мы сами можем друг друга учить еще и других учить правильно
поэтому надо этой тоже возможностью пользоваться ну где бы вы хотели следующий совет провести
я думаю нужно отталкиваться от э тематики проведения заседания да и если э это будет вот следующий совет будет
посвящен здоровому образу жизни да то нужно посмотреть уже по статистике по положению в каком регионе наиболее этот вопрос является актуальным
согласна ну вот коллеги предлагают актюбинскую область
шай ішуге әлі уақыт келеді шай ішу алдымызда
так и э общественные приемные круглые столы
вот и пожалуйста организовывайте общественные приемные там где вы работаете
э собирайте молодежь теперь вы должны просто поселиться в ресурсных центрах молодежных и собирать там информацию и там кстати и может быть ваша приемная в том числе
а потом уже присылайте нам сюда по электронной почте или на сайт сената все что интересное вы там услышите увидите узнаете
это же можно сделать
мы же не можем постоянно всех сюда вести потому что это опять же расходы
то есть мы э большую часть нашей работы будем проводить дистанционно сейчас э современные средства связи позволяют это сделать
правильно мы можем и организовать какое то и селекторное такое совещание совета это тоже все возможно для того чтобы вовлечь большее число участников в эти обсуждения
это все возможно поэтому все способы работы самое главное чтобы был максимально эээ высший эффект от того что мы с вами делаем от решения которое мы с вами принимаем
тоже об этом подумайте и составьте как бы вот такой свой график
может быть у каждого из вас как члена совета свой еще план должен быть работы личный
вот и учитывая в зависимости от того какой темой проблемой вы занимаетесь соответственно надо на этом концентрировать как то вот уже и вашу деятельность
не не растекайтесь эээ широкой так сказать рекой потом не соберетесь с мыслями
поэтому нужно для нас сегодня важнее всего определить приоритет какие сегодня для молодежи вопросы номер один
которые требуют решения и вот с них то и надо начинать работу не обязательно это должен быть здоровый образ жизни
или это сегодня важная проблема
для молодых что то со здоровьем не так
все вон какие красивые здоровые
и в целом я смотрела вот это и очень кстати хорошее исследование эээ социологическое которое провел сейчас я вам скажу
жастар ғылыми зерттеу орталығы
это это в министерстве где то да
хорошее оно кстати вот оно у вас есть вот оно а
вот наш гид на самом деле не надо эээ долго ничего искать
здесь все очень четко выявлено я понимаю тут могут быть погрешности обычно там до пяти процентов но в целом это индикатор который указывает нам где сегодня горячо в вопросах молодежной политики правильно
и там мы и должны с вами на этом сосредоточить усилия и искать решения вот как я предлагаю нашу работу
прямо сделайте отсюда извлечения для себя внимательно потому что здесь все и в разрезе возрастном в разрезе э региональном
там э по интересам и так далее и так далее и по всем по всем сферам поэтому этот документ очень такой хороший вспомогательный документ для нашей с вами работы
так пожалуйста абдымомынов
дарига нурсултановна хотелось бы выразить вам огромную признательность благодарность за организацию данного мероприятия
откуда вы приехали
а откуда вы приехали
отсюда с нур султана
с нур султана да
вы с маслихата

вот спасибо большое

в караганде и в астане и ваш фонд очень помог многим людям по всему казахстану я надеюсь то что эта программа и работа будет продолжаться
хотелось бы и в первую очередь выразить огромную признательность действительно сенату который предлегает действительно разделить все таки на группы для точного и реального решения тех или иных проблем
я бы хотел задать вопросы именно касательно развития предпринимательства
у нас ситуация такая по бизнесу да вот в части ип да это микро бизнес который предлагает наш президент токаев все таки нужно развивать и
микро бизнес в казахстане рассматривается как э в разрезе что это оборот около семидесяти шести миллионов пусть будет у некоторых больше у некоторых меньше
но проблема такая берут и на ип сразу же нагружают э кассовые аппараты
кассовый аппарат очень тяжелый вообще его тяжело вести
а потом первая площадка первая ступень бизнеса это я директор я сторож я бухгалтер я продавец я все сам и водитель
поэтому я думаю вот здесь э вопрос вот этого кассового аппарата мне нужно спустить
почему потому что есть у нас в казахстане три миллиона восемьсот тысяч то если три миллиона взять и привлечь их к малому бизнесу то получится мы в
казахстан бюджет получит сто двадцать миллиардов в год при том что никакому управлению учреждению не надо ничего делать
мы придем просто сорок тысяч в год заплатим патент и будем пробовать например сегодня я продаю коньки завтра я продаю пирожки послезавтра сок еще послезавтра вещи
и я где то стрельну где я реально мой бизнес пойдет я найду свое применение свое участие
то есть не попробовав от а до я я не смогу ничего сделать
почему потому что из десяти бизнесов которые сегодня откроются скорее всего восемь из них закроются на этот же год
поэтому зная это можно создать площадки для развития бизнеса это первое
второе предложение в рамках дорожной карты бизнеса двадцать двадцать выдавалась грантовая поддержка в размере трех миллионов
у нас получается прошла инфляция все оборудование многое оборудование мы закупаем в россии или в китае для ни для кого не секрет
и получается на растаможке при покупке тех или иных товаров и услуг три миллиона уже не хватает
возможно рассмотреть если в следующем году программа новая приниматься в этом году то уже поставить хотя бы шесть семь миллионов
чтобы действительно закупать тот или иной товар за рубежом и привозить его в казахстан и здесь развивать тот или иной бизнес
третье третье предложение у меня смотрите наш абай құнанбаев всегда говорил что біздің қазақтың бесік это аул
у нас получается аульских казахов ребят молодых и ребят бедных с городов именно очень много служит в армии
получается они с армии приходят и обратно безработные
я предлагаю рассмотреть возможность именно с министерством э обороны чтобы там обучали
обучали их малому и среднему бизнесу обучали предпринимательству обучали каких нибудь чтобы они были электрики плотники потом садоводы зоотехники
в течение года полтора чтобы они служили в армии и по ходу в течение двух трех месяцев обучались там и получали хотя бы диплом который даст им возможность в колхозе работать и зарабатывать
потому что у нас колхозы пустые вообще дарига нурсултановна вообще половина как ауылға барасыз ғой вообще жастар жоқ ауылда а біздің алтын бесік ауыл
и қазақтар көбісі айтады ғой біз не істейміз ауылда ауылда жұмыс жоқ
біз я говорю бізде жер ел бай халқы осы жерде біз істейміз мал ұстамаймыз ба овощи фрукты істемейміз бе неге өзбектер келіп жұмыс істейді біздің қол ба
поэтому надо именно жастар учить этой работе надо правильно их научить как садить помидоры как садить огурцы как садить редьку редиску
один раз люди деньги понюхают потом сами работать будут их заставлять не надо они сами вырвутся вперед без нас уже
мы просто будем сидеть в бюджет деньги собирать все они будут работать на нас все без проблем
и третий вопрос у меня вот вопрос министерству культуры
ежегодно проводится ряд мероприятий культурных проектов программы да но проблема такая вот мы инвалиды по зрению например мне тяжело объяснить что такое байтерек
я хочу чтобы мне дали инсталляцию и я рукою должен пощупать вот это здание на табличке пластиковой и полностью сделать его представление себе
у нас получается ни один театр ни один кинотеатр не предназначен для слепых
нету диктора я потому что не представляю на сцене что происходит девушка прекрасная с красивой фигурой с красивыми ногами и я не могу это увидеть и понять пока мне диктор это не расскажет
и поэтому чувство развития инватуризма по миру нам нужно развивать и в казахстане
почему это же деньги пусть деньги приходят и в наш казахстан
если во всем мире шестьсот миллионов инвалидов из них триста пятьдесят инвалидов слепых

мы же и работать так сильно не хотим пусть он за туризм деньги платят

спасибо большое мурат усербаевич
дельные предложения будем над ними работать
видно что человек это все выстрадал
так с мин обороны кстати да
мухтар арбарович помните мы этот вопрос поднимали чтобы срочники э после службы в армии уже оттуда возвращались с какой то профессией и сертификатом ол не болды мәселе қаралыватыр ма жоқ па

и офицеры тоже
в том числе там и срочники и офицеры которые уходят в запас
это очень сложный вопрос э потому что эээ военная служба она обязывает прежде всего получить военные навыки но
обыкновенному ремеслу обучать одновременно будет очень трудно но в то же время некоторые ммм которые по технической специализации э проходят военную службу вот в военных
частях допустим ракетного назначения войска противовоздушной обороны где вот допустим танковые части моторизированных но они возвращаются с определенными навыками и овладевают техническими специальностями
а вообще сочетать и и другое и ставя при этом приоритет получения специализации в военном деле почти невозможно может оно сопутствующее
а что касается вот средне специальных учебных заведений таковые у нас есть которые сразу же после эээ воинской службы они
имеют приоритеты при поступлении в средне специальных учебных заведениях где военные специализации коррелируются с технической специализацией того средне специального учебного заведения
такие моменты есть это э эти вопросы можно
на государственный грант имеет право поступить то есть учиться бесплатно получить профессию
ну во в любом вопросе как это есть две стороны надо вот изучить все таки какие есть возможности
пожалуйста мурат бахтиярулы
жыл сайын міне білім және ғылым министрі отыр ғой бізге жиырма бір мың бүкіл қазақстан бойынша орта арнаулы оқу орындарында мемлекеттік тапсырыстар бар тегін оқытады
оның ішінде жатақханасы стипендиясы тегін оқытады сондықтан да мына армиядан келген азаматтар оны толыққанды қолдануға болады иә
ол мүмкіндік туралы білмейтін шығар мінеки ақпарат жөнді жүрмейді деп өзіміз і өкіметті күнде сынап жатырмыз ғой осы мәселе бар әлі шешілмеген
пожалуйста карибек қай жерден келдіңіз аты жөніңізді қай қоғам
құрметті дариға нұрсұлтанқызы құрметті әріптестер
менің есімім бейсенбаев елнұр мен жаңа жас отан жастар қанатының жаңа төрағасымын маған дейін осы кәрібек дәулет деген азамат замандасым сол жерде төраға болған елнұр бейсенбаев
і құрметті әріптестер і енді бірталай нелер көтеріліп жатыр ғой менің басты мына тоқталатын дүнием осы студент жастарына тоқталғым келіп тұр
соңғы жылдары өте көп ыыы сол азаматтарға қолдау көрсетіліп жатыр мемлекеттің тарапынан гранттардың саны көбейтілді жиырма мыңға өзіңіз білесіз сонымен қатар елбасымыз біздің партияның төрағасы
нұрсұлтан әбішұлы назарбаев өзінің бес әлеуметтік бастмасында і студент жастарға арналған жетпіс бес мың орындық жатақхана салу мәселесін екі мың жиырма екінші жылға дейін аяқтауды тапсырған болатын
бірақ ол іс әлі күнге дейін өте әлсіз деңгейде келе жатыр біз кеше ғана оны өз партиямыздың бақылауында сараладық
і сонымен қатар бұл жердегі басты мәселе көбінде жоғары оқу орындарында бір сонымен қатар жергілікті әкімдіктерде
жер беру мәселесі немесе жаңағыдай өзіңіз бағана жақсы шегелеп айттыңыз ғой бюрократия мәселесі орын алып кейбір жерлерде іс ыыы орыннан қозғалмай тұрған жайттар бар
кейбір жоғары оқу орындары өздерінің қаражаттарын қамтамасыз ете алмай қалған жатақхана салуға
сонымен қатар құрметті дариға нұрсұлтанқызы біз былтыр і қыркүйек қазан айларында осы жуырда қайтадан елбасының тікелей і қауіпсіздік кеңесіндегі тапсырмасы бойынша жатақханаларды тексерген болатынбыз
і сол жатақханалардың ішінде бүкіл қазақстан бойынша жоғарғы оқу орындарымен яғни орта кәсіп білім беретін колледждер мен техникалық орта білімдерде жалпы ііі жатақханада тұратын студенттердің саны жүз сексен мыңнан асып жығылады
қазақстанда оқитын студенттердің саны бір миллион бір жүз мыңнан асып жығылады яғни қазір біз жастар саясаты туралы мәселені айтыватсақ яғни әрбір үшінші студент осы біз ыыы талқылаватқан мәселенің ортасында
өзіңіз білесіз әрқашан да белсенділік көрсетіп жүретіндер сол студенттеріміз
сол бүкіл қазақстан бойынша алты жүз елуден астам жатақхана бар екен біз өзіміздің есебіміз бойынша әрбір жатақханаға барып шықтық
соның алпыстан астамы алпыс бір тікелей келетін болсақ жатақхана ешқандай да бір санитарлық нормалық стандарттарға сай келмейді
кеше ғана біз жұма күні осы нұр сұлтан қаласында политехникалық колледждің жатақханасын тексердік оның жақсы репортажы шықты көрсеттік
біздің айтарымыз і біз ол жерде оларды бір штраф салу үшін емес біз керісінше осы мәселені бірге шешейік деген ұсыныс айттық
әлемде өзіңіз білесіз шетелде білім алыватқан азаматтар біледі ассоциация бітірушілердің ассоциациясы бар
ол мына қазақстанда қазақ ұлттық ыыы әл фараби атындағы универститетінде жақсы қызметін жүргізіп жатыр әртүрлі дүниелерді бітірушілер өздері салып беруге көмектеседі
көбінде жаңағындай колледждің директорлері немесе жоғарғы оқу ы орындарының басшылары шындықты айта білу керек деп ойлаймын ііі бізде қаражат жоқ деп бюджетке қол кездері болады
менің ойымша осындай бір ассоциацияларды мемлекеттік деңгейде немесе осы кеңестің аясында біз бірге қалай жұмыс жасау
мүмкін көмектесуіміз қажет шығар өйткені бітірушінің мен де мысалы бір жоғарғы оқы орнын тамамдадым мен де көмектескім келеді
енді сөз сонында мен жуырда ғана бауыржан қыдырғалиұлымен бірге атырау өңіріне барып жастармен кездесіп қайттық
құрметті дариға нұрсұлтанқызы жалпы бізде жергілікті жаңа ауылдағы шалғайда жұмыс жоқ мәселесі дейді ажырасу
мәселесі қазір белең алып келе жатыр өзіңіз білесіз атырау қаласында екі ғана кинотеатр бар екен төрт залымен
бүкіл қазақстан бойынша ең қымбат баға сол жерде енді басқа мысалы региондармен салыстырғанда
ал жалпы атырау облысында тұратын жастардың саны жиырма тоғызға дейін жүз қырық бес мың ал кинотеатрға баратын жастардың саны
отыз бес қырық жасқа дейін бара береді ғой сонда олар шамамен екі жүз мыңға жуық екен енді ондай статистика жоқ біз санап көрдік
сонда көрдіңіз бе бүкіл ауыл аймақтарда жастарымыз енді мәдениет қой ол да бір кинотеатр деген де бір заманның мәдениеті кешкі уақытта қайда барады дегенде міне киноға барып мәдениетін көтеру мүмкіндігі болады
міне мүмкін осындай тікелей бір предметный дейді ғой может быть такие предметные вопросы поднимать
я рад что данный совет создался тем более законотворчество это для нас будет опытом
как это все делается вместе будем заниматься я рад что создаются рабочие группы буду принимать активное участие в рабочей группе
и последнее вот предложение насчет второго заседания насчет вот здорового образа жизни или то есть о здоровье молодежи
ну честно признаться до тридцати пяти лет может быть до сорока нас вопрос здоровья не волнует в связи с этим я предлагаю может быть поменять трудоустройство
данный да вопрос потому что выпускники очень сложно трудоустраиваются или же вопросы досуга
это мое такое предложение рахмет сөз бергендеріңізге мхм рахмет
так түстікбаев деп жазулы тұр извините если не ваша фамилия здесь
дұрыс дұрыс қайырлы күн құрметті дариға нұрсұлтанқызы түстікбаев ілияс нұрболұлы қазақстан студенттер альянсының көшбасшысы нұр сұлтан қаласынан
менде бірнеше бір ұсыныстар және де бір айтып кететін нәрселер болып тұр
бірнеше жыл болды айтып жүргенім ол магистранттарға жұмыс істеуге рұқсат беру
ііі биылғы жылы енді і былтырғы жылы і жаңағы шәкіртақы мәселесі көтерілді
оның орынды шешімі табылып ііі жиырма бес пайызға өсті сонда да қазір і бізде енді нұр сұлтан қаласы алматы қалалары і жастарымыз студенттер көп және
ы баға мәселесі жоғары болғандықтан бұл жерлерде қазіргі уақытпен алған кездегі алпыс алты алпыс жеті мың теңге магистранттың стипендиясына өмір сүру мүмкін емес
ііі ол біріншіден
енді көбісінде айтады ыыы магистранттар ғылыми жұмыспен зерттеумен айналысу керек дейді
бірақ та енді жаңағы бағдарламаларға байланысты і мен өзім магистратурада оқыған кезде бізде і жаңағы жоспар аптасына бір екі екі үш күнге ғана қойылатын
ал қалған күндерінде мысалы ы ғылыми зерттеу жұмыстар жоқ немесе басқа да ондай жоспар бойынша белгіленбеген сол бойынша бір ііі қарастырсақ
і екіншісі және жатақхана мәселесін де қосып айтқым келеді
бұл жатақхана мәселесі ііі жаңағы жетпіс мың орындық жатақханалар неге салынбай жатыр дегенде оның ішінде ііі жаңа кәсіпкерлеріміз келісу керек мысалы жоғарғы оқу орынмен осы жерге мен жатақхана саламын және де
болашақта і жаңағы он жыл жиырма жыл көлемінде осы жерде мен і өзімнің кәсібімді жүргізіп кейін өз атыма аударамын деген сияқты бірақ та оған ешкім кепілдік бере алмайды
ертең ректор немесе әкім ауысып кететін болса ол і келісім мысалы жойылып кетеді деуге болады сол жағын бір қарастырсақ
і сосын былтырғы жылы жастар жылы аясында біз көптеген жұмыстар атқардық он жеті облысты аралап і колледж бен
і жаңағы жоғарғы оқу орны студенттерімен кездескен кезде ііі жаңағы жастармен студенттермен тікелей айналысатын комитет по делам молодежи деген бар
солардың жүйесін бір жүйелендірсек і сонымен қатар ы профсоюздардың да жүйесін жүйелендірсек
мен төрт жыл бакалаврда екі жыл магистратурада оқыған кезде профсоюзда мысалы бір процент
нөл де бір процент ақша алып отырады стипендиядан бірақ та алты жыл көлемінде бір де бір андай ы отчетын мысалы көрмедік ы енді
ы асхат қанатұлынан да бір ы сұраныс ретінде осы жоғарғы оқу орындары болсын барлығынан колледждерден сұрасақ что ыыы жүйе осы студенттер айналасында құрылса студенттерге мысалы керекті бағыттар бойынша жіберілсе
ііі кейбір оқу орындары мысалы өздерінің бір ыыы студенттерге керек пе керегі жоқ па мысалы оны ойландырмайтын бір жобаларға жібереді ол ақшаларды
тыс шараларға жібереді деген сияқты нақты мысалы керекті бір бағыттарға кетпей жатқан сияқты сол бойынша қарастырсақ
і сосын жұмыс топтары кеңес топтарына мысалы жаңа қосыламын жұмыс топтарына біз і жаңағы әрі бері осы жерде берілген тақырыптар бойынша жұмыс істеуге әзірмін және де
і осының ішінде бір екі бағыттар бойынша жаңағы спикер мысалы ыыы докладчик болып ыыы шығуға ұсыныс беремін өзімнен және де
осы тақырыптар бойынша осы бізде өңірлерде немесе студенттер арасында жастар арасында ыыы жұмыс істеп жүрген білетін сол адамдарды да жұмыс топтарына да осы кеңеске де шақырып тұрсақ
осы а сосын тағы бір ұсынысым бізде жастар саясаты заңы бар волонтерлар заңы бар бірақ та солардың ішінде студенттердің рөлі және
студенттердің айқындалмаған сол бойынша бір і қазір ііі алдағы уақытта соны қарастырсақ рахмет
рахмет так жұмыс көбейіватыр кеңестің жұмысы
келесі сөз ііі балабиев азаматқа беріледі аты жөніңізді айтып кетіңіз
балабиев талғат рақымұлы түркістан облысы кеңтау қалалық мәслихатының хатшысы
құрметті дариға нұрсұлтанқызы і құрметті кеңес мүшелері
і менде бір і кеңестің жұмысына байланысты нақты ұсынысым бар
і осыдан і бір екі жыл бұрын елбасымыз нұрсұлтан әбішұлы айтып еді осы м і мешітке жастар көп барады бірақ олар сол мешіттерден і діннің ішкі мәнінен не алып жатқаны белгісіз деп
енді менің і мамандығым заңгер және дінтанушы
і осыған байланысты м бізде ыыы мына дінде м дін үш негізден тұрады иман ислам ихсан
сол бізде қазақстанда ммм ислам ғана діннің бір негізі бар і бірақ і сол діннің сыртқы ғана құбылысымен айналысады бізде
ал ыыы біздің дәстүрлі дініміз бойынша діннің ііі ішкі негіздерімен айналысатын білім бар ол жүректің құлшылығын зерттейді ііі иман келтіру сабыр ету і шұкіршілік ету қаулық сияқты і яғни бұл діннің ішкі мазмұны
бірақ бізде ыыы осы қазір тәуелсіздік алғанымыздан бері елімізге әртүрлі миссионерлер келіп жатыр сондықтан мына жастарымыз өзіміздің дәстүрлі дінді ііі
пайдаланбайды негізін білмейді себебі біздің өзіміздің қазақтың дәстүрлі дінінің негіздері өте керемет адам қызығатындай сондай құлшылықтың түрлері бар
бірақ бізде осы ы жүрекпен жасайтын құлшылықты зерттейтін ы ғылым жоқ қазақстанда сол ы себебі м көп нәрсе бізде тек қана сыртқы намаз құлшылықпен байланысты емес сонымен қатар жүрек құлшылығына да байланысты
і осыған байланысты менде нақты ұсынысым мына біздің қазақстан ыыы мұсылмандар діни басқармасы жанынан осы тассавух ы тассавух зерттеу орталығы ашылса
яғни осы жүрек құлшылығымен айналысатын білім ашылса сонда бізде жастарымызды патриоттыққа тәрбиелейтін жолдар ашылатын еді
себебі қазір бізде жастарымыз жат ағымның ы етегінде еріп і отанға деген сүйіспеншілік і мынау ыыы басшыларға деген ыыы сүйіспеншілік деген қазір бізде аз болып бара жатыр
ал біздің өзіміздің дәстүрлі дініміздің ішкі ерімдерінде бұл отанды сүю басшыларды құрметтеу ата ананы құрметтеу осы ыыы осы ғылым бізде м негізі бар бұрыннан біздің ата бабаларымыз да осыны
құранда да бар оның барлығы аха жазылған
иә соны менде ұсынысым осы бізде ы сол ы мұсылмандар діни басқармасы жағынан осы тассавух жүрек құлшылығын зерттейтін ғылымы ашылса мектебі
сол кезде бізде күрделі сұрақтарға жауап болатын еді себебі қазір ы талас тартыстың бәрі осы аймақта болып жатыр осы осы бағытта
сондықтан біздің дәстүрлі дініміздің м нақты м оның жолы бізде әлі анықталмаған біз тек қана дәстүрлі дін дейміз бірақ өзіміздің дәстұрлі дінімізді жақсы түсінбейміз
сондықтан осы саланы жақсылап зерттесе деймін осындай ұсынысым бар
і сосын енді бізде ммм ыыы мына қазақстанда заң бойынша і дін бөлек і өкімет бөлек қой яғни осы енді жаңағы
бізде енді қазір жастарымыз көптеген і адасу жолдарға түскен соң енді і біз мемлекет сол ыыы дінге де араласса деймін
себебі енді біз ы болашағымыз ы басқа бағытқа кетіп жатса енді мемлекет араласпайды деген і бағытымыз оны өзгеріс енгізсек заңға
себебі енді оны біз қадағаласақ ы сосын м сол кезде дұрыс жолға түседі деген осындай ұсыныстарымыз бар
үлкен рахмет сіздерге осындай жастар кеңесін құрғандарыңызға
біз енді шалғайдан тікелей мынау заң шығарушы тетіктерге өздеріңізге өзіміздің ойларымызды айтуға мүмкінді алдық соған үлкен қуаныштымыз
і мына жастар кеңесінің жұмысына біз белсенді араласамыз деп ойлаймын рахмет барлықтарыңызға
рахмет тағы да бір не жұмыс топты ыыы жоспарлау керек шығар осы дін мәселелер
дінге байланысты тәрбиеге байланысты
өте үлкен мәселе рахмет
мы до сих пор для себя не решили вмешивается государство в дела религии или нет
мы сказали что мы светское государство
тоже может надо сейчас обсуждать этот вопрос потому что жизнь и практика подталкивает нас к тому что стоять в стороне и наблюдать как государство мы не имеем права

хороший вопрос рахмет
батпенов
саят батпенов депутат маслихата города нур султан
дарига нурсултановна спасибо большое за ваше постоянное внимание к молодежи и их вопросам
создание совета я считаю э является актуальным
на сегодня государство уделяет много эээ внимания молодежи и существуют различные программы по поддержке молодежи в различных отраслях
тем не менее вот э мы как депутаты маслихата встречаемся с населением и в том числе с молодежью скажу честно что не все знают об этих программах и не все знают как ими пользоваться
и вообще отзывчивость к этим программам со стороны молодежи
я думаю это э нельзя сказать что кто то там недорабатывает или плохо работает со стороны правительства и со стороны каждого министерства проводится большая работа эээ просто на самом деле мне кажется что эта работа немного разрозненная
сегодня каждое министерство занимается так или иначе вопросами молодежи молодежной политики и у каждого свои подходы свои эээ так скажем эээ ну какие то определенные рамки и эээ нет такого единого подхода м к этим программам
есть при министерстве информации и общественного развития комитет по делам молодежи но э допустим программа с дипломом в село она является
э она курируется министерством сельского хозяйства программа там молодежной практики она курируется эээ со стороны мин нац экономики если я не ошибаюсь
и я думаю уже настало такое назрела необходимость создания центрального органа по делам молодежи э может быть это будет агентство по делам молодежи либо же
может быть сделать такой смелый шаг и создать министерство по делам молодежи с передачей функции им также там вопросов семьи и детства
и потому что ну можно сказать э изучая там наверно опыт соседей наших стран там в россии в киргизии в азербайджане такие существуют
органы и они давно в принципе уже эээ созданы а у нас такого не было наверно центрального органа
и этот орган взял бы на себя все м э программы связанные с молодежью и наверно освободил бы министерства эээ другие от этих непрофильных вопросов и наверно для работы также нашего совета было бы
эээ более эффективно если бы эээ все эти вопросы был бы единый орган со стороны правительства со стороны исполнительного органа который бы мог бы отвечать по всем этим вопросам
вот мое предложение такое
спасибо саят
что об этом интересно думают члена правительства пожалуйста
э уважаемая дарига министр информации уважаемые друзья коллеги ну
по традиции я поблагодарить хотел вас мхм за создание совета по делам молодежи
действительно есть такая необходимость э да как как бы ни называли главное эффективность
если позволите коротко вот вопросы прозвучали несколько я прокомментирую оба
законопроект по волонтерству мы делаем более того мы хотим его сделать на основе года волонтерства как завершающий документ
учитывая весь опыт который будет накоплен за это время плюсы значит в этом году вы будете особенно внимательны да к вопросам волонтерства да
а ну в любом случае будем
эээ в феврале месяце мы планируем запуск года проект года волонтерства с участием э главы государства
ну в принципе вы в своей речи вы сказали дарига нурсултановна про ту работу которая колоссальная работа которая делается эээ была сделана в рамках года молодежи и в целом э до сих пор ведется
здесь надо отметить что вот э м молодежь иногда у нас э как бы забывает когда мы говорим что охвачено более двух миллионов там людей молодежи забывают что к примеру образование это тоже
государственная поддержка молодежи бесплатное образование к примеру проживание в общежитии это тоже государство несет расходы на эту то есть это как бы нельзя забывать
у нас готовится гос программа по поддержке молодежи на двадцать первый двадцать пятый годы в принципе и по итогам года молодежи лучшие
мероприятия лучшие практики мы туда внедрим обязательно и в принципе это широкое обсуждение будет и в рамках этого совета мы тоже готовы это обсуждать
э к примеру две с половиной тысячи наших граждан работающей молодежи получили арендное жилье это новая была такая мини инициатива
и то есть мы как раз будем поддерживать именно работающую молодежь
это же будет постоянно такая системная работа да по по жилью она будет арендному
она будет на три года сейчас если будет хорошая практика она и на регионы пойдет и пойдет в принипе продолжится так
э жас кәсіпкер жас маман то что вот здесь сейчас ребята говорили это то же самое это по жас кәсіпкер это
программа которая обучает ведению бизнеса э и в том числе дает гранты на реализацию бизнес идеи и микрокредиты
в прошлом году к примеру выдано девять с половиной тысяч грантов
жас маман ну мы мои коллеги в принципе прокомментируют э сделано сто востребованных профессий и в рамках ста ста э востребованных профессий будет перечень оборудования и перечень колледжей вузов двадцати вузов и ста восьмидесяти колледжей
но тут надо понимать коллеги здесь говорят ребята надо как бы все вузы охватить
во первых это возможности мы готовы государство конечно было бы радо в каждом ауле вуз открыть мы бы были бы счастливы но это надо просто смотреть реально на эти вещи
уже в принципе надбавки к стипендиям в размере тридцати процентов эээ вузы которые занимаются волонтерской деятельностью вот
с начала года с начала учебного года данную надбавку получило более девяти тысяч студентов то есть это на фундаментальные науки мы сейчас эээ асхат канатович наверно м э прокомментирует
здесь в принципе по с дипломом в села все в рамках грантовых поддержек пятьдесят шесть грантов мы в девятнадцатом году эээ реализовали и вот э положительный пример как раз вот который конгресс который возглавляете дарига нурсултановна
конгресс молодежи по казахстану конгресс молодежи казахстана форум провел синергия молодежи очень хорошо и очень хороший жастар керуені который прошел по сакральным местам казахстана выявление талантливой молодежи
вот сейчас ребята говорят действительно много программ но надо базово их определить
ну создание нового министерства я не знаю это по каждому тогда надо создавать проблемному вопросу ну здесь надо немного наверно пошире смотреть
значит надо как то межведомственную координацию улучшать да возможно возможно
здесь э три вопроса три блока надо разделить это вот по образованию это вот болашак программа к примеру серпін
потом вот бесплатное техническое профессиональное образование для всех вот это все входит как бы в образовательный блок
трудовая социализация у нас есть это с дипломом в село жасыл ел проект молодежная практика
и стимулирование предпринимательской инициативы это дорожная карта бизнеса бастау бизнес жас кәсіпкер то что я говорил три больших блока по молодежи
э дарига нурсултановна здесь вот ребята говорят по программам но они так мягко говорят мы действительно понимаем эта проблема есть
вот допустим у депутатов сената тоже вопросы возникали по программе
я могу пару примеров привести вот допустим взять программу проект серпін
идея на бумаге она звучит действительно хорошо когда из ой трудоизбыточных в трудодефицитные регионы направляется молодежь
но к сожалению вот мы сейчас будем эту программу наверно методологию менять потому что это социально раздражительным является
вот допустим взять э с ребята едут ну условно говоря откуда то с юга едут в тот же павлодар это понимаем вроде хорошо но получается эти ребята эээ
туда подают на эту программу абитуриенты которые получили самые низшие баллы надо признать ну это дополнительная возможность им пройти в вуз и занимают места в общежитиях
получается ребята которые приезжают с грубо говоря с экибастуза им легче поехать в новосибирск учиться чем в
павлодар поэтому вот эту систему мы будем смотреть ну это как бы так чтобы было понимание
э по программе жасыл ел тоже программа звучит хорошо но мы ее будем менять
сейчас мы получилось жасыл ел мы передали эээ администрирование в местные исполнительные органы соответственно мы наверно какую то общую координацию потеряли этой программы наверно надо будет наверно сейчас думать как ее восстанавливать
ну вы же не дадите этой программе погибнуть жасыл ел
мы ее будем переформатировать не круглогодичной делать а делать наверно только кстати надо сезонной
экологический кодекс тоже когда будем обсуждать этот вопрос надо учесть да все таки озеленение территории да озеленение э лесов это экологический вопрос
важно да звучит то хорошо но надо чтобы она работала в той мере которая есть сейчас будем надо чтобы все таки эта работа была не только за счет государственный счет
а надо чтобы жители все были заинтересованы ну если каждый житель раз в год подарит своему городу своему двору одно дерево я не думаю что это такая неподъемная эээ вещь правда
если там э условно там шестьсот тысяч жителей ну из них там взрослое население возьмем двести тысяч двести тысяч деревьев в год представляете
поэтому здесь нужно как то эээ м скоординировать эту работу потому что не все же за счет за счет казны за счет карманов налогоплательщиков
в конце концов ведь речь идет о экологической обстановке и здоровье жителей этого региона в первую очередь
там дети растут наши вот мы там ежедневно там дышим этим воздухом поэтому это должна быть общая задача
да жасыл ел м программа не погибнет но мы ее просто должны переформатировать чтобы она работала
сейчас э много приписок эээ на самом деле э ну как всегда у нас да этот вопрос мы как бы отрегулируем
э я вот здесь хотел в самом начале выступал парень ммм эээ я его хотел поддержать он сказал про досуг дарига нурсултановна
здесь мы внимательно изучили этот вопрос
значит по мнению ведущих социологов участие граждан в малых объединениях вне пределов семьи и работы оно вообще на социальное благополучие человека сильно влияет
у нас есть получается дом работа дом работа
это так называемый социальный капитал мы должны наращивать и эээ акиматам в принципе будем предлагать чтобы м социальные заказы гранты финансирование пошло в ту сторону а не больше на досуговое развлечение
неформальное образование это это влияет и на личность
я всегда коллегам тоже приводил пример вот есть игра мафия такая вы знаете же дарига нурсултановна когда все закрывают глаза и играют в мафию ну молодежь наверно точно знает
так вот э было исследование в каком то городе в датском городе так вот выяснилось что люди которые хотели играть в эту мафию они их не поддерживали в семье в семье они играют мафию мало
на работе никто не хочет играть в мафию соответственно акимат их местный муниципалитет он проводит исследование и определяет что в этом городе любителей игры мафия пятьсот человек
и вот они предлагают им приходите в такое то время играть то есть это социализацию людей повышает
то есть люди с разных уголков города с разных те люди которые никогда бы между собой не пересекались бы они бы начали бы эээ общение
здесь э в первую очередь что попросит наша бюрократия дайте денег мы будем разрабатывать псд и начнем что нибудь там
дарига нурсултановна деньги то есть в акиматах то что мы там
и на сегодня есть например много площадей которые они могли бы в вечернее время использовать под эти задачи совершенно верно предоставлять для молодежи
да не только для молодежи да для всех то есть это важный вопрос социализации поэтому
а сейчас сейчас как получается мы та же молодежь она пришла домой учеба дом и все то есть мы предоставляем э грубо говоря человек с этим смартфоном он остается сам по себе э и читает негативные новости
даурен аскарбекович давайте вспомним вашу юность молодость куда вы ходили вечерами
я ходил я у меня была очень насыщенная эээ личная жизнь
я мы ну понятно что и читали уроки делали обязательно мы играли у нас сезонно мы играли я так как рос в ауле мы играли сезонно
всегда были сезонные ты какое то время играешь в лянгу через какое то время играешь в асыки эээ потом играешь в футбол
то есть вот такой по сезонам потом идешь в походы обязательно ходили ну вот мы так было весело и работали кстати эээ
это потому что не было интернета потому что не было не было гаджетов сейчас же особенно городских из из дома
три канала выгонишь четыре канала ловило в ауле и вот мы знали какую какую передачу надо прийти раз в день
счастливое время было такое и нервы были у всех в порядке люди были добрее это уже в нас старость говорит
мухтар абрарович вот вы что делали в юности в свободное время
і бүгін құрметті дариға нурсултановна өте маңызды мәселені көтеріп отырсыз
үкімет басында жүрген кезде де бұл мәселені ы сіз бірнеше рет көтергенсіз
мінеки бүгін сенаттың қабырғасында жастар мәселесіне байланысты үлкен бір тыңдау өткізіліватыр
ең көп бүгін талқыланған барлық сөз сөйлеген адамдардың ішінде айтылған нөмір бірінші мәселе ол жастарды еңбекпен қамту мәселесі болды деп айтамын
бізде бүгін мінеки үш министр отыр шындықты айтқан кезде жастар мәселесімен тек осы үш министрлік емес әрбір министрлік әрбір облыстың және ауданның әкімі айналысу керек
салыстырмалы түрде алатын болсақ әлемдік классификация бойынша он төрт жасқа дейін олар балалар болып есептеледі
он төрт жастан он сегізге дейін он алтыға дейін жасөспірімдер он сегіз жасар ересектер
біз олардың барлық проблемаларын бір күнде айтып тауыса алмаймыз
мысалы мектептегі оқитын балалардың проблемалары совет заманында да бүгінгі заманда да болады ол болашақта да болады ол бөлек әңгіме
я болмаса жоғарғы оқу орындарында оқитын жастардың мәселесі олардың оқу бағдарламасы грантқа түсу мөлшері ақылысы жатақханасы ол бұрын да болған қазір де бар болашақта да болады
біз үшін қазіргі нөмір бірінші проблема бұл мектепті бір жылда жүз жиырма мың адам енді демографиялық өсу жылдары болды бізде
құлдырау жылдары болды сонымен салыстырмалы түрді алатын болсақ жүз он бес мың мен жүз жиырма бес мыңның арасында адам мектеп бітіреді
алдағы жылдары бұл әр әр жыл сайын бір екі мыңға бір жарым мыңға көтеріліп отыруы мүмкін өйткені біз халықтың тұрмысы жақсарған кезеңдегі балалар енді мектеп бітіретін кезеңге келе жатыр
сондағы нөмір бірінші проблема сол ауылда ы жүз жиырма мың адам средний оқу бітірді дейтін болсақ мектепті ауылдағысы бар қаладағысы бар соның шамамен жетпіс сексен мыңы
жоғарғы оқу орындарында оның ішінде мемлекеттігі бар мемлекеттік емесі бар оқу орындар тіпті ресейге барып оқуға түсіп жатқандары бар шетелге барып оқуға түсіватқандары бар олар өмірден өзінің орнын табады деп есептейміз
ол бір белгілі бір мамандық бойынша жоғарғы оқу орнына түскеннен кейін ол әрі қарай оқуды бітіреді
жоғарғы білімі бар адам далада қалмайды егер ол жақсы мамандық таңдай алса
і сонда проблема қайдан шығады деген кезде бір бір бөлігі і әскер қатарына шақырылады
ол адамдар да әскерден өткен адамдар бұлар да жерде қалмайды өйткені әскер ол қатал мектеп
одан адам шынығып келеді келеді белгілі дәрежеде әскери мамандық алған күннің өзінде оқуға түсуіне де қызметке тұруына да мүмкіндігі болады
ең үлкен проблема ауылда не жоғарғы оқу орындарына түсе алмай қалған не жаңағы әлі әскер қатарына шақырылмаған не бір жерден жұмыс таппаған
мемлекеттің тарапынан да әкімдік тарапынан да министрлік тарапынан да қамқорлықсыз қалған жыл сайын жиырма мың жиырма екі мың жиырма үш мыңның деңгейінде балалар қалып отырады
міне ең үлкен проблема осы бөліктен шығады
абайдың сөзі тамағы тоқтық жұмысы жоқтық аздырар адам баласын дейді адамның азып тозуы осы жерден басталады
жаңа бөтен дінге түсіп кететін адамдар қайдан түседі жап жас бала мектепті ғана бітірген
ешкім қамқорлық жасап отырған жоқ салафиті бар ваххабиті бар бар бар мешітке тартады анау жолға таман алып кетеді салафияның жолына қарай проблема содан шығады
екінші кәсіби беру керек оған кәсіпке еш жерге жұмысқа тұрған жоқ өйткені бұрынғы ауылдық жерлерде кәсіптік техникалық училищелер қазір спту дейтіндер жабылған
бос уақытын жаңағы тиімді пайдалану дегенді айтыватырмыз ол да осы жастардың ішінен шығады
қария адамдар жасы келген адам кешке жақын үйінде шайын ішіп отырады і көшеге шығатын жастар
сонда мынау әлеуметтік ііі наразылықтарға шығатындар кімдер деген кезде көбінесе жұмыссыз жүрген жастар осылардың ортасынан шығады
сондықтан біз бірінші кезекте қандай проблемаға назар аударуымыз керек жастарды жұмыспен қамту мәселесі
бұл туралы елбасымыз да бірнеше рет айтты ел президенті қасым жомарт кемелұлы да бірнеше рет айтты
оны үш министрлік емес оны біріншіден і мына министрлік ммм біржан і бидайбекұлы
осы кісінің министрлігінің контингенті бұл
себебі ы асхат қанатұлы мектептен бітіріп шығарды ол әлі жоғарғы оку орнына келіп түскен жоқ
сонда осы контингентпен ол контингент әр ауданда бар
бұл контингент әр қалада бар әр облыста бар
сол жиырма мың адамды әр облысқа бөлетін болсақ көп емес бір жарым мыңның шамасында келіп шығады оны ауданға бөлетін болақ шамамен бір жүз елу адамнан
сол жұмысқа орналастыруға болады ғой мысалы
міне осындай адамдар жұмысқа орналаспай қалған адамдар ы қоғамға да өкпелі адамға да өкпелі және өздері де өмірден орнын таба алмай қалады
мыне осыған келген кезде үкімет бір бағдарлама жасау керек
әрбір аудандағы осындай балалар тізімге алынуы керек қаладағы облыстағы республикадағы
бітірген жылы ақ сол жігіттерді қыздарды бірден қанатының астына алып қызметке орналастыру мәселесін қолға алу керек
кезінде асхат қанатұлы мына қарағандыда жұмыс істеп отырған кезде мен барып көрдім сіз осымен айналыстыңыз
ол мына мектепті бітіріп түсе алмай қалған балаларды бірден білім ы не ыыы департаменті қамқорлығына алады да біреуін мамандығына қарай
қаладағы бір кәсіптік техникалық училищиеге екіншісін кәрі ата анасы болатын болса жұмысқа тұрғызуға үшіншісін әрі қарай ыңғайлап оқуына жіберуге
міне осы екі үш жылдың ішінде біз сол жұмыссыз жүрген жастарға көмектесетін болсақ біз көп мәселені шешеміз
міне мен осыған байланысты осы үкімет бір арнайы бағдарлама жасау керек пе жоқ әлде бір і
үкімет қаулысымен реттеу керек пе осы мәселе шешілетін болса қоғамдағы көптеген мәселе шешіледі деп есептеймін рахмет
рахмет министрлер жағынан тағы да сөйлейтіндер бар ма асхат қанатұлы
құрметті құрметті дариға нұрсұлтанқызы бұл шын мәнінде өте маңызды бастама маңызды жиын сіздерге рахмет айтамыз
енді бізде де министрлікте жас ғалымдар кеңесін құрдық қазір үлкен көмек і көріп жатырмыз
жалпы нормативтік құқықтық актілердің өздерін бірге келісіп жасап өйткені і жігіттер шын мәнінде өте білімді білікті және де жас педагогтар і кеңесін құрдық
енді жалпы жаңа айтыватырмыз ғой і жас маман жас қауым жас кәсіпкер деген біраз і жақсы ауыз толтырып айтатын
алдыңғы жылы жобалар іске асырылды бірақ мен қазір жаңа қойылған сұрақтар і жауапсыз қалмасын деп соларға тоқталып кетсем
буквально вот говорили о том что в районных центрах негде заниматься и спортом в том числе
вот здесь как раз было хорошее предложение депутатов инициатива включили в закон мы сейчас на основании этой поправки сделали приказ по тому чтобы школьные спортзалы предоставлять в пользование
э проблема была в чем в том что до этого мы говорили директорам школ надо предоставлять но директора говорят там стены вахтеры и так далее кто потом нам будет возмещать
теперь есть возможность когда эти деньги будут поступать не на бюджет района а напрямую э на счет школы и школа сможет там
где то что то поменять мячи купить и так далее то есть этот приказ уже на регистрации я думаю что это тоже будет
бесплатный доступ будет же да
э здесь будет и бесплатный и платный доступ
там где бесплатный кто будет компенсировать
там где бесплатно есть механизм чтобы через местные исполнительные органы или какие то другие
да э вот динара выступала предложение по школьному волонтерству это очень важно мы сейчас с фондом первого президента организуем очень хороший проект ел үміті медаль елбасы
мы сейчас этот проект начали и во всех школах будем это иплементировать
эко әлем игра мобильное приложение и там и углеродный след и так далее это очень важно мы с вами вместе отработаем я думаю что это э тоже найдет хороший отклик
по старшим вожатым сейчас мы их приравняли в принципе по новому закону эти вопросы решаются то что вы озвучили
э что касается общежитий проблема есть
ну во первых по действующим общежитиям там действительно э ситуация она разная есть общежития действительно запущенные иии
э ну здесь даже проблема в чем дарига нурсултановна даже у нас вот сейчас мы же внедрили подушевое финансирование мы внедрили подушевое финансирование методику содержания общежитий не включили м
вот ну элементарно если в методике этих денег нету соответственно и на содержание деньги не закладываются поэтому этот момент мы сейчас устранили
э вторая часть по общежитиям у нас это третья инициатива елбасы семьдесят пять тысяч мы должны были ввести
по плану в девятнадцатом году десять тысяч мы десять тысяч ввели
в этом году должны пятнадцать тысяч по земле проблем нету
мы сейчас механизм доработали чтобы эээ м там стоимость в зависимости от мрп ежегодно а вот вопрос гарантии для частного инвестора возврата средств
при смене там директора школы да это очень здесь регистрируются обязательства государства
то есть мы говорим что за каждое место в течение восьми лет будем обязательно оплачивать за каждое койкоместо
это уже государство гарантирует и в законе заложено что это не секвестируемый
то есть это говорит о том что государство даже при разных обстоятельствах экономических будет обязательно эти обязательства исполнять
то здесь э особых проблем нет э мы дальше будем с коллегами с нур отаном в том числе здесь работать
что касается вот ильяс говорил по м эээ профсоюзам
давайте вместе поработаем общественные организации с ними надо поработать действительно ввести порядок
куда вообще кто то их контролирует где членские взносы как они используются
ну да вот вот этим надо конечно заниматься
за что деньги платят люди
общественные да общественные организации проблема имеет место быть мы займемся этим
и по студентам чтобы закон специально ну не знаю если наше мнение министерства образования мы считаем что такой необходимости нету
по студентам закон много норм есть у нас в законе об образовании поэтому здесь давайте вместе будем эээ
мне кажется на сегодня вот студенчество наше наиболее сильно защищено со всех сторон
и государственные гранты и вопросы общежития и стипендии и надбавки за волонтерскую деятельность и потом еще
требуем с университета обязательное там трудоустройство мы поставили рейтинг университетов в зависимость от уровня эээ трудоустройства выпускников
ведь ну мне кажется а вот другие категории молодежи они сегодня действительно нуждаются в самом пристальном внимании и заботе
да и завершая дарига нурсултановна две вещи хотел сказать вот по общежитиям
у нас как само собой разумеющееся чтобы было учебное заведение э обязательно должны быть там столовые спортзал и это входит в лицензионное требование
поэтому мы сейчас сказали если есть учебное заведение пусть это колледж или вуз мы в лицензионное требование обязательно включаем и общежития
то есть это не только за счет государства должно быть но и это большой бизнес это эээ конечно в принципе они должны это делать поэтому мы сейчас это решение приняли и включили в нормативные документы
а вот спортзалы которые при университетах чтобы они тоже были в вечернее время доступны для посещения
да мы вы знаете проблема есть с доступом в эти спортзалы самих же студентов и самих сотрудников вузов так
поэтому мы ректорам вузов сказали что ну понимаете вузам гораздо ну не я не скажу что все но некоторым гораздо скажем так выгоднее эээ там в вечернее время получать от этого прибыль
но мы говорим в первую очередь вы должны охватить во первых своих сотрудников во вторых своих студентов
такое задание мы дали мы эту политику будем дальше проводить
и последнее мынау құндылықтарға негізделген білім деп біз ііі жаңа білім беру бағдарламасына бұл мәселені бөлек қойдық мақсат ретінде өйткені шын мәнінде бізде әл фараби айтқандай
жаңағы тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы дейді сондықтан мынау тәрбие мәселесін біз қазір
қатты қолға алыватырмыз сондықтан тәрбие жұмысынан бастап мынау жас ұлан жас қыран жас сарбаз деген бүкіл ұйымдармен бірге жұмыс істейміз деп айта аламын
назарларыңызға рахмет
вот э вопрос все таки видите вот то что предложила динара научить э детей критически э относиться к любой информации которая сейчас появляется
ведь бывает информация которая является прямой угрозой жизни и безопасности детей они же на это ведутся они в это верят это раз
поэтому их надо этому учить в школе помните да мы это тоже обсуждали
я не знаю как с этим обстоят дела потом большой вопрос это вопрос качества информирования молодежи о тех государственных программах поддержки которые сегодня приняты
значит нужно чтобы эта информация сочилась просто
со всех источников и самый первый это школа
в школе нужно прямо отдельные делать стенды в школах да где э біржан бидайбекович поможет разместить все эти методички всю
необходимую информацию в конце концов даже сделать надо мобильное приложение об этих программах чтобы был доступ к ним это раз
второе должны быть какие то специальные уроки внеклассные где вот в старших классах рассказывают что сегодня государством делается как государство сегодня помогает им выбрать профессию получить эту профессию куда идти куда обращаться
это же можно сделать можно
это буквально вот одно занятие там в течение года этого достаточно но чтобы оно было во всех э старших классах прошло внеклассные уроки раньше же были внеклассные чтения
потом э молодежные ресурсные центры там должна быть эта информация центры занятости там должна быть
одна и та же информация подготовленная министерством труда и социальной защиты которая должна лежать везде плюс базары куда в первую очередь идет безработная молодежь которая в города приезжает
она идет туда где можно легко и быстро там разовую работу получить
значит там тоже должна быть эта информация
железнодорожные вокзалы автостанции э поезда везде должна лежать эта информация вот в зоне доступа
там какие не знаю в каком формате брошюрки какие то там я не знаю плакаты но это надо сделать иначе так и будем говорить вот
жастар білмей жатыр қандай жақсылық оларға і мектеп і мемлекет қазіргі кезде жасаватқанын
поэтому надо будет вот эти вопросы просто подойти к этому так творчески подойти и нужно вот эти ресурсы все использовать для
того чтобы популяризировать другие государственные программы развитие бизнеса там да бизнес двадцать двадцать что еще есть
в агропромышленном комплексе что делается если это особенно касается молодежи на селе чтобы ее заинтересовать чтобы она там оставалась получала предпринимательские навыки открывала свой бизнес и зарабатывала
то есть это все надо посмотреть в комплексе
и я очень хочу чтобы члены совета молодежи тоже в этом вопросе нам очень активно содействовали и проверяли есть эта информация вот там или нет правильно
вы же в областях в регионах больше информированы
чем мы здесь
потом еще вот по поводу досуга я хотела добавить я тоже это для себя прямо выписала как вопрос номер один на сегодня потом занятость
вот а вот исходя из того что я прочитала из этих исследований это вот досуг особенно для сельской молодежи
значит нужно может быть попросить наших эээ старшекурсников архитектурных э университетов один архитектурный институт
в политехе вот к ним обратиться
э пусть это будет их дипломный проект я не знаю пусть они разработают для районов и для сел типовые проекты вот таких вот домов эээ ну культуры где есть
э вот в одном здании спорт где есть в одном здании культура есть библиотека там есть какие то возможности делать кружки небольшие небольшие
обязательно должен быть какой то типа как актовый зал который может быть и актовый зал который может быть и концертный зал который может быть и кинотеатр правильно что кинотеатры нужны
вот э объявить конкурс
среди молодых архитекторов
э для начала бы сделать опять же карту где в каком регионе в каком районе в каком селе э чего не хватает
можно такую карту сделать вот силами представителей молодежи в маслихатах на сегодня
может помочь нам в этом
и пусть подключатся все молодежные организации
посмотрите где особо острый дефицит
я знаю в туркестанской области она на первом месте но там и плотность населения выше понятное дело вот и поэтому она и так выстреливает по дефициту таких вот э досуговых
потому что помимо работы конечно же и так же как и городская молодежь иметь возможность провести свободное время приятно культурно это тоже один из важных стимулов
ощущать себя так сказать современным цивилизованным человеком имеющим доступ ко всем достижениям цивилизации
коворкинг центры но это это же просто небольшое помещение которое можно организовать в любом учреждении которые есть в данном населенном пункте
где пусть молодежь собирается обсуждает свои вопросы там поставить компьютеры это не стоит денег
я просто э больше всего опасаюсь того что сейчас сразу пойдет там псд дорогостоящие проекты и так дальше и поехало поэтому чтобы это избежать вот такую карту сделать
рассчитать норматив там зависит от населения там и потребности вот потом надо будет рассчитать стоимость содержания этих домов там же штат пойдут коммунальные расходы зарплата персонала и так дальше
это все надо просчитывать потому что это дополнительно ложится в расходную часть местного бюджета
вот поэтому это такой очень большой вопрос над которым мне кажется мы с вами можем прямо очень активно поработать
и плюс когда будут типовые проекты мы можем и меценатов
привлекать приглашать чтобы они помогли
э мы можем и э частные инвестиции сюда привлекать пусть они там договор государственно частного партнерства заключают на взаимовыгодных уловиях
но это все можно организовать их я полагаю
пожалуйста бидайбекович сөз сізге беріледі
дариға нұрсұлтанқызы құрметті бүгінгі жиналып отырған азаматтар
біріншіден мынау бүгінгі кеңестің алғашқы отырысы өте жақсы өтті деп ойлаймын
мұндай осы жаңа жоспарлағандай жұмыста бір жағынан мемлекеттік органдар депутаттар жастардың өздері бірге і жұмылып жаңа жүйелі түрде жұмыс істесек оның бір оң нәтижесіне қол жеткіземіз деп сенейік
бүгін і тақырыптарға қатысты мен соңғы мұхтар абрарұлының айтқан сөздерін қолдай отырып бір мәселені айтқым келеді
расында да бүгін і жастарға қатысты мемлекеттік саясат жүргізгенде ең маңызды мәселесі жұмыспен қамту
бұл жерде і тек қана мемлекеттің тарапынан көңіл тек қана жұмыссыз жүрген жастарға ғана емес мысалы білім кәсіп ала алмай қалған жастарға
аз қамтылған жанұядағы жастарға і мүмкіндігі шектеулі жастарға да бәрін көңілді бір миллионнан астам осындай жастарымыз әркімнің өзіне жаңағы ііі мәселесі әртүрлі
і мысалы жаңағы сіз дұрыс айтасыз бізде елімізде жыл сайын мектепті бітіріп жоғарғы білім алу немесе орта арнайы білім алу орындарына түсе алмай қалатын жиырма бір мың жастарымыз бар мектеп түлектері
біз мысалы соны бірнеше жыл болды білім жүйесі қабылдамаған соң жұмыспен қамту бағдарламасы арқылы біз
жұмысшы мамандықтарға оқуға жібереміз екі екі жарым жылға қазір елу үш мың адам сондай жұмыс оқып жатыр
көптеген құралдарымыз бар қазір жастар өздері де айтыватыр жастар практикасы дейміз жас кәсіпкер дейміз оны жетілдіріп жатырмыз
мына қазір біз жастар үшін бірінші жұмыс орны деген тұрақты тағы да бір жобаны іске асырыватырмыз
бірақ бұл жерде мен сізбен келісемін ең бастысы сол бағдарлама сол құралдар туралы жастар бірінші кезекте білу керек сондықтан осы кеңесті де біз сондайға бағыттауымыз керек деп ойлаймын
вот насчет информирования
мы в девятнадцатом году э в рамках года молодежи немного переориентировали работу в центрах занятости то есть они не стационарно должны работать проактивно не заявитель а к ним
и мы в восьми регионах включая три крупных наших города ввели мобильные центры занятости их сегодня восемьдесят четыре которые находятся как раз таки на базарах в торговых центрах на вокзалах оказывают консультации и так далее
в двадцатом году мы планируем это эээ также э организовать во всех оставшихся регионах
теперь э момент который сегодня э молодые люди поднимали татьяна миронюк и динара садвокасова говорили о эээ работе или трудовых отношениях несовершеннолетних иә
э такие предложения поступали
да у нас с трудового законодательства например с четырнадцати лет может работать но только с согласия родителей и договор подписывают родители или опекун
э здесь эээ очень важно соблюдать условия чтобы это не мешало учебному процессу
эээ здесь есть эээ для детей младше четырнадцати лет ограничение в каких сферах они могут использовать их труд
мы такие предложения поступали чтобы э например деятельность волонтеров включалась в трудовой стаж поэтому мы в комплексе вот с э министерством информации общественного развития в законодательном порядке и в рамках нашего совета мы рассмотрим
и здесь нужно тоже очень осторожно потому что у нас есть понятие детского труда который у нас в казахстане запрещен но я думаю
мы совместно в рабочих группах можем найти какое то вот решение именно в рамках трудового
а вот э дома ой в школе помыть свой класс это это эксплуатация детского труда
в школах помыть свой класс
мектепте еденді жуу балалардың
да это эксплуатация детского труда
да да юридически это эксплуатация детского труда
использовать его там э обычно у нас используют эээ удивляемся почему не хотят работать они
дети наши не вообще нет раньше же помните да в наших школах
мы дежурили э дежурный был по классу когда заканчивались уроки дежурный оставался это мыл доску класс приводил в порядок там тряпки мелки и прочее
по всем стандартам международной организации труда и у нас в стране были когда органы в прокуратуру фиксировали факты когда дети
заставляем э вот э убраться в своей комнате это эксплуатация детского труда
ну а а когда и с насилием тоже бывает дома ну в семьях чего не бывает а
в общем здесь есть это перебор я считаю и надо все таки иначе посмотреть на это
мы же хотим чтобы у нас было общество эээ людей которые любят трудиться и где труд уважаем любой труд в том числе
чем э должна поэтому здесь тоже надо дифференцировать потому что в школах э могла бы сколько бы сэкономить если бы скажем дети сами непосредственно
принимали бы участие в уборке классов в благоустройстве школьной территории и так дальше
что в этом какой криминал
в конце концов вот это же и классы делает дружнее это же тоже у них внешкольный досуг получается
то есть про детский труд мне кажется вот э нужно тоже какое то обсуждение в обществе что считать э детским трудом
какой труд там э запретный наносящий ущерб э моральному эээ психологическому здоровью ребенка и физическому да
вот не надо к этому прямо подходить вот так вот с топором
здесь надо именно труд мы рассматриваем как в воспитательных целях
если научится что то хорошее для людей делать уже с детства он таким и гражданином вырастет
а не так чтобы вот на всем готовом и потом всю жизнь дай а
ну стирать свои вещи что в этом

хороший вопрос между прочим
вот смотрите у нас везде э под каждый чих значит нянечки там
вы закончили да бидайбекович

рахмет я хотела бы еще одну тему добавить сюда это вот кто то вот уже упомянул о семейных ценностях
о разводах о том что семья создается очень легко сходятся легко расходятся
и конечно особенно жалко м эээ те семьи где есть уже дети общие и и дети потом всю жизнь несут на себе вот этот вот тяжелый психологический груз э воспитания вот в неполноценной семье
и этот комплекс остается с человеком до конца жизни мы об этом ведь не задумываемся
а вы поспрашивайте вот у детей
у меня у деток там в классе там по моему э больше половины э в неполных семьях там а у них родители разведенные там разведенные здесь они не живут и это становится нормой
и это неправильно
и здесь я уже говорю с точки зрения защиты интересов детей да
и на нашей встрече в павлодаре тоже вот эээ гость из туркестана по моему об этом говорил и я была приятно удивлена что именно молодежь поднимает эти темы
давайте мы этим займемся
этой темой
я не знаю выделить ли ее в отдельно эээ рабочей группе подумать надо вот но обсуждать надо почему это происходит какие законы это регулируют
вот сейчас в онлайн режиме подал заявку в загс в онлайн режиме развелся легко
но это же не просто так
на крепости семьи держится государство общество держится это крепость семьи это и крепкое здоровье психологическое моральное здоровье общества в том числе
поэтому тоже надо на эту тему мне кажется вам очень нам вместе внимательно э поработать согласны
кто тут у вас холостой еще среди молодых ну ка поднимите руки
мгм так а семейные
вот а у кого уже детки есть
ну видите так что
да вот
ну что я если позволите подведу итоги собственно итоги я уже по ходу дела подводила долго говорить не буду
э айгүл жарылқасынқызы наш коллега сенатор э с чимкента секретарь нашего совета
сізге бүгін қаралған мәселелер бойынша ұсыныстарды әзірлеу тапсырылады
құрметті кеңес мүшелері осымен алғашқы отырысымыз аяқталады
сіздерге кеңес жұмысына қатысқандарыңыз үшін алғысымды білдіргім келеді
келесі кездескенше күн жақсы болсын
значит келесі кездесу
все будет зависеть от того насколько эффективно поработают рабочие группы и от готовности уже вопросов поставленных для обсуждения в совете с тем чтобы эти вопросы продвигать дальше согласны
то есть сейчас э или там уже сами в рабочем порядке определитесь но э в каждой рабочей группе тоже должен быть свой план
вот и к какому сроку скажем данная рабочая группа готова выступить с этой трибуны с докладом по данному вопросу и с предложениями конкретными да
вот тогда это будет эээ правильно построенная работа
ы енді баршаңызды фойеде естелік суретке түсуге шақырамын жүріңіздер
рахмет аман сау болыңыздар